Isa fôlo amby zato manomboka amina zéro ai: <hesitation> zéro, fôlo amby zato, roapôlo amby roanjato, telopôlo amby telonjato, efa-pôlo amby efajato, dimampôlo amby dimanjato, enim-pôlo amby eninjato, fito-pôlo amby fitonjato, valo-pôlo amby valonjato, sivy fôlo amby sivianjato, <hesitation> zato sy arivo.